Pakistan a lo-benu ho a lo-benu ɓa farni dure cɛrobe boni ɓa makɔrɔni cɛrobe boni donk ho pla nɛ ɓa yɛrɛ wee a we'a matete ho a ho biriyani a ho dale ma ho alɛne a ho karabi ma ho kebabu donk mu beso boni ɓa se